Tekuana xa'á kuan pa nrukuni ché, xhini xa idá té ngueno hó pintura ti ndá kaita nduá ihó iin nrode nrode rrodillo xa nió ka ixa'á xa ngueno xhiti ngueno xa'á ko nguili ngueno.